To ûwǎ maa ən kan marasenɗa etera u yabꞌwa sem u tensasəwara kə nə tii ma mara tenasorawa senda tenasərawa ngaa nən keẽ sən keẽ wa maa ko ya’mni yi maꞌâsə senda ten abəra yi toma bəka ɓongra ko kammí mee bəsəkaa ndə bə tente naɓa tomaa yabra don ko ngə sək bə tentena ɓa mini pə ka peɗaa nyani mee ngən sək bəka tentena mee ngən tom ate kə kangga ngani mee ngə sək bəlla ngə təblə yaãyô atewa ka kangga ngami kaa tərwa ka kang a nganí mee ngən sək bəka ngə təblə au eteya kaa tom wâ ka kangga ngari hali sək bəka tentenawa tomaa bə yabba ra ən síyo nə tiĩsə ma tentenato wa. Sen da yabra kuma u nəm kěěsən keẽ ngawa maawâ senda u tonsə u yabꞌwara, ete yín yau kwabi ɓeta ən təə nəsəra siyo, ete yín, yau bə kaa sək maa ɓeta sǎǎdda ra ndə senda kwalaari ra ete mee yín yau bə kaa sək a faɗ wiiyo sǎǎd ra shíne ən senda kwalaari ra, amaa ɓaata mee ndə sengga ngawa baa taasə a diira ba pə tə hoo sem yabra ra, ngawa tən wər ma nûwâ sənda ngawa dawahala ete pəraa tun yi kwiĩ ko yi fəlau ko yi tiri ən təra təra tərə ndən wərə yadda yín kansaa kongsaaya sem ngēkelekra amma dak yaayin tomsə senda kwalaarira na ngən wərə. Bə səkaaꞌiba bən faɗ keke bəsa təblə ra tomas sín ɗa mee yi sək sen da kwalaari ra mee semən ra nə ete mee tom senda u sem kwalaari rawa ngən wəraa a talte hun saye yin maꞌǎ senɗaꞌira sem kwalaarira hana embisa ngə kura ɓan kau bə maaso a angwa ai em baaɓa ɓosoto ɓə sem ma senɗa yab ra bə too senda pabbosera ai hana tonsə ngə wodsə hun ma ən tomaŋji, ngə wodon maaga hansa pə ɓan kana a bə səksə sen kwalaari a puttǎǎdiwaɓa ngase ngəsə wa ngə maaso kwang, ngase ngəsə wa ngə maaso kwang ngasewa ngə kəu ɓaaya ngase ngəsə wa gən sika yaayà ɓetawa yaake wa tinimaꞌīma ndə fodem ɓeta ba seɗeɗe bə yi pərsə ɓa to senɗa səra sem ndə u ɓongwara ko kuma bə sək səba səkaa u bong wara amma mee ngən sək bə bongba ɓaa keẽ ə̌ə̌ edsiyau aí embisa bə too senda ꞌíra bə bə sək ꞌiba nɗə send ɓongbongra yín kwaso ɓeta kwang ko a fernawa yin an kwasi ɓetaya ə̌ə̌ eɗsiyau bə ka teẽ sə ma fəlaute ra sendaꞌira səra ndə u yabꞌwa mee yi keẽ bəka a tomra nə ndə aa tomre siyi mee keẽ mee ka fomo ka fomo mee yi keẽ mee nga na bəka pə kiyì na kiyi na amma senda tentenapâ pə yi keẽ mea keẽ ɓə ɓəngga ɓa ma pə kaɗ kwalaari maaso sə kana ê keya, amma mee tomon mee ngən tassə nə kangsən a mara kito ra sam don ko ngaa u tomənsa ra wa.